ال-ديموقراطيه عندهم مهمه جدا بأشكال مختلفه عندهم زي الحريه والتوحيد-وال-التقاليد العسكريه بردو عندهم ليهم ثقافه معينه- غير-ال-ثقافه بلدنا-والابتكارات الفنيه عندهم بردو بطريقه مختلفه